خذ فواكه متنوعة، مثل: تفاح وموز وبرتقان، وقطعهم قطع صغيرة. أضف شوية عسل أو عصير ليمون، لو حبيت. ممكن تضيف مكسرات أو زبادي لتحسين الطعم.